تے پائیو رمان نے ہمیں کل ساہ دی تھی کہ توسیہ کرا سال آجا مطلب کہ تو سارے خوشی یا غم ایک تو سا گزرے تے میو نے دوہزار تریہی مطلب کہ دوہزار تریہی سال جیسٹ اپ انڈس اسٹارٹ اپ والا مطلب آسے دسویں کلاس آنے پیپر دینیا سی دسویں کلاس آنے پیپر شئیر کر دی چھوڑیا سی تے اوس ٹائم میں آسا مطلب کہ بڑی خوشیاں تھیں کہ آخری سال اسا کی کہ اسکو لائیف راسے کالج لائف گندیا سی تے خوشی تاسے مطلب کہ کہ دوست دوست جیسے مطلب کہ آنے سے کٹھے کالشیال جے پڑھنے کے اسام بہت مطلب نبی تسیہ کٹھی گزاری تے مطلب کہ میں پڑھنا رنگلا اسکوڈ ہے تے اُتی نبی اسان کو کٹھی پڑھی مطلب نبی کافی مطلب تھوڑا بہت ٹھیک اسے نمبر شمار تاسے دسویں نال پڑھی هوتی تے نال ساڑے استاد ہونیا سی مطلب کہ داؤد صاحب متعاف تھا اُن آسانہ مطلب ایڈمیشن کیندا ہے ایک ایڈمیشن کی تاسے داخلہ تے دسویں شعلے اسے کیندی نبی تے پھر اسٹارٹ اپ کیتا سا دوہزار تریویں تے اوستاد دوہزار تریویں اسٹارٹ اپ کیتا مطلب شروع شروعی چکتا وچ تاوانیاں نہیں ہونیاں کی کیا تھوڑی مطلب غریبی فیملی راسٹالگ رکھنی ہونیا سی مطلب شروع شروعات نہیں ہوتی مطلب یونی فارمی چینی فارمی مطلب نہ سے کیندی تے بس ایویں سکولی گندی مطلب بس اسٹیشن تے ٹرٹے تے ناوی لکھتی تے بس ایویں بس لڈی سیل للو پلو بانے تے بس اسکوائرس پوجنے نہیں ہونیوں سی نانکی پتا نہ کینا کا مطلب نا بس نویں نویں مطلب آٹھویں دونیا اسپندیوں یار کتنی نویں دسویں بونیا تے یہ بہت ہے۔ اے بیٹھ ہوئی ہے نہ تے کے بڑھوا بس تھوڑی بوجھی مداری پھر یہاں مطلب سے پہلے کوہل نال اسکول پڑھنا چاہیے، سریرہ بھی تے اوہو پورے رنگ لے پوجھی اسٹی اسکول اور تے پڑھیا تاکہ اسکولا پڑھیں، صبح سوہرے چھ بجے اٹھو تے مڑی گچھو، اُتے گئے پہنچو تے کے مطلب دونا تریوی بس سر ایک گزریا مطلب کے اے اُتے بس مطلب رنگلا اسکول گچھو مطلب ترے تر چار سو کلومیٹرز صبح پہلی گچھو تاسے سرکنی حالت دنیا سی جی ہے، سڑکا جی گڈیا سم مطلب اپنی خود اپنے پیسے جمع کریں تے سڑکوں شیڈ کو بنانی ہے لوگوں کا عوام ہے، لیکن بسون تے فائدہ دو دو تین بسوں کے چلے ایک ڈبہ ہی چلے تے فائدہ نہیں ہے کہ وائے وے بس کرایہ دینی ہونی ہاسیں ٹھل ٹھل پئی یونین ہے ڈبے نہیں تے بس ہیں تے دس بارہ دن چلے ڈبے اوھی ختم ہوئی ہے جی تے فیملی سوہلا سوہلا اٹھی تقریبا دس دس کیلو بیت ہونا ساجی کاپیاں لکھو کتابیں لے آنو نال اسٹور باۓ ایویں براٹے مارا نی ہونی ہاسی دی پیپر نانی نہیں ہے وہ تے بس ایسا تہ ایک سال گزرا گیا مطلب سا سال ہے بس نہ سکی بتا نا شروع شروع تے مطلب تھوڑا تھوڑا مطلب دل مطلب پتا گے تھوڑی تو جوان ہونی ہے بس ایویں شوقیں ماری ہی کدا مطلب کے بو ٹائٹ لگے بس تھوڑی پیٹ لگی ہونی اسکول پہنچی ہونی ہونی تے سی ہمیں کدا اِھ سا ماریا کدا اُچھا سا ماریا بس اور پیسے ہونی ہونی ہیں بس پہنچنے ہونی ہونی ہے، بس اور پیسوں میں ہوسی تقریبا وی ترے روپے بس پھچانی ہونی ہونی ہے، انجی دکھاؤں نے بھی ہمارے کہن دے کے کہن دا کہ کہن دا کہ اور اصولوں سے ترے تے بس ایک شام میں بس عید کراو بس کہ سیرول پیتے ہوئے ناسار جاری ہے کو کہ کہ چھپی ہوئی ہے بس نہ ہی گزروں گا کیونکہ استاد جتنے کٹھے ہوں گے مطلب کہ روز ٹیسٹ شروع شروع سے بڑی مدد دے گی کہ امپریل منصوبہ عرصہ رائٹر ہوئے ہیں یا نہیں دس سال پہلے شروعات میں پرانے ہونے سے ریویوز ہونے سے مطلب اس سے زیادہ فوکس کر رہے ہوں۔ اس طرح سے آسان سے سی آر ہونے لگتا ہے اسی لیے میں نے بیٹھنا یقینی بنایا تھوڑی بہت چیزیں چلائیں تاہم بس کے کہاں پر آج ہی آرہے ہیں تو یوں جو تین تین چار ماہ گزرے گئے تائین پلائی سٹارٹ ہوئی تھی فیملی کے بینچ ختم ہوئے ہیں یا اس کے بعد اسے پری سٹارٹ تھی پری سٹارٹ ہے تو ٹیکسٹر سٹارٹ ہوئی ہے جو ٹیسٹ سٹارٹ ہوئی تھی بس نہ پڑھے ہوئے ہیں یا نہ کینہ کا بس اس نے گیم پڑھی ہونی چاہیے با گیم کھیلنے والا موبائل نہ موبائل دیکھے گا کہ کہنے والا کہہ رہا ہوں گے کہ کہنے والا ہے کہ کرکٹ میں کھیلے گا تو اس سے پہلے بس سال چھ سات مہینے گزرے گئے تو بس سے چھوٹے چھوٹے ہونے والی کہانی ہونا رنگنا چھوڑ دیں اسکولر ہو گئی پڑھی ہوئی ہے یا نہ ہو گئی ہے سامان کیا جاؤ سامان کیا جاؤ۔ یہ بھائی سیاہ خاتے یہ باس ساڑھے چھ مہینے یا پانچ مہینے گزرے پھر اس کے بعد نہ صرف پیپر سٹارٹر ہیں بلکہ تیاری شادی دی ہوئی ہے۔ ایکسرسائز کا کوئی چھپی ہوئی روزانہ روٹین ہے کہ کال ہوتی ہے، سن لیں گے کہ کون ہے۔ بس سی سی ٹائپ اے لگنے لگنے والا معاملہ ہے اور یہ پوائنٹ جی سی رپ ہوتی ہے، سی آر ایف پے پر بولی ہے جیتا تھا۔ اس کے بعد پے پر شیپ ہوتی ہے، جی کچھ پیپر کچھ پے پر شیپ ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کوئی فون نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی پہنچی، سوچیں جی نانی دا دا دا مری ہے، تینال طیابو تیا بو دو ہزار تین میں مر یالا تھا۔ اس کے بعد یہ سال مطلب اچھے گزرا، دو ہزار عیسویں میں برف تھوڑی تھی، کیرکداوور تھا جو سال بہت اچھا گزرا تھا۔ اس نے نیچے جگہ نہ کھیلنے سے بنٹے کھیل کے سبزیاں ہوتی ہیں، سیال برف ہوتی ہے جی، بڑی برفی لگی ہوئی ہے۔ نیا پیپر لگے ہونے سے مطلب برف بھی ہوتی ہے۔ اسکول والوں نے کہا اے رچو، مطلب پڑھو اُڑو، کہرے والوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی۔ بس میں تو کرکٹ بنتی ہوئی نہیں تھی کہ بارش لگی ہونی ہوتی ہے، اگر باہر نہ کھیلنا ہوتا۔ چلو جی کانفرنس بنتی سنٹر لگے ہوئے تھے، تینال کرکٹ سوچیں چھوڑے نہ کریں۔ بس جو بھی گینٹا کرکٹ کرکٹ گلی کوڑیا سی ہوتی تھی، کرکٹ لگاؤ نکلایا تھا، بس یہ کیا رہا تھا اور پھر اُس کے بعد ہم پرائیس رائٹ اپنے نسل نے پاپا سے پڑھائی تو ایک منٹ تھوڑا سا پڑھا پھر پیپر شے پر دِتے۔ پھر پیپر دیتے ہوئے تو بعد کوئی پھر یہ ٹوٹ گیا۔ یہ روٹ تقریباً پانچ دن میری موڈ لائی ہوتی ہے۔ کوئی بس گالا کیا گواہ تھے سارے وہ تین پانچ دن گزارے بنے تے ہی رہے۔ میری یہاں سارے پہنچی تھیں مطلب بہت مطلوب تھا اور مطلب یہ تھا کہ اس طرح سے تین دن گزرے تھے۔ دسویں کلاس سٹارٹ ہوئی ہے جی کہ دسویں کی ہے جتنا کہ نیا نیا نہیں کیا کہ تھوڑے بہت مطلب دو تین میٹر سائز ئی نہ ہوئی کہ پاس ہونے کا سوچنا پاس ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دل پاس ہونے والا ماغ رہے فیل ہونے ایسا ہے بس کیا سوچی سوچی سوچی سوچی تو نوین دسویں کلاس سٹارٹ ہوئی ہے جی اس سیریز میں پوچھا گیا کہ کیر کا قیر ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ کہ کہ کہ کہاں چھیڑ ہے یا کسی نے چھیڑیا کوئی آج ہمیں اتے گانے وغیرہ۔ یہ پھریلا نہیں آتا کہ انہوں نے مارا ہے یا مارا بس میں لگے ہوئے تھے۔ شوگر میلہ تھا اور جب سازہ اسی طرح براں کم بیک کرتا مطلب کہ کافی مطلب ساڑھے ماریو والدین نے مطلب اب وہ ان کا جواب چھوڑا سی مطلب اس سے بعد انہیں نوکری شوقی لگی۔ پھر آسان ہے تھوڑے مطلب کرنے کا۔ حالات یہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو میں بھی مطلب پکونے کی صورت میں تلاشی لیتا ہوا براہ راست مطلب پیسیز نہیں ہونے والے رشتہ داری مطلب تھوڑے بہت پچھلے دنوں ایسے کوئی نہیں پوچھنے والا ہے کہ کوئی کہنے والا نہیں، پیسے کی نہیں تو کیا کریں؟ میں نے پرائیس سٹارٹ کی جیسے نہیں کہا تھا دسویں سال سے شروع شروعات میں مطلب سٹارٹ کیا تھا۔ دسویں کے بعد جی فرما لیا ہو گیا کہ کل چلیا مطلب اس نے بڑی خوشی تھی۔ میری سسٹر سی ہے یہاں سے بعد میں گھر آیا تھا کہ وہ بھی خوشی تھی اور میری چھوٹی سسٹر ہے جی اس نے کہا کہ اسے بڑی خوشی ہے تاکہ وہ مت بولی جی چھوٹی سسٹر ہے جی اسے مطلب کمپلیٹ تھا سا علم کوسٹ اس نے بڑی خوشی ہے سی سی کالا مطلب یہ سب مطلب بہت اچھا رہا ہے تاہم نال ای ڈی اوٹھیا سے میرے گھر پڑھائش سٹارٹ کی جی نال فرق ہے۔ ماملا تو سارے ٹھیک ہوئی جاتی تھے اور ساری خوشبخشی رہنی ہونی پڑتی ہے مطلب اس کے بعد سے ملتا تھوڑا بہدے پہ جیسا ہو گا وہی صحیح تھا تاکہ کچن سے باہر ہو گیا تھا۔ نال تھوڑا بہت مطلب ٹھیک ہونے کا اندازہ اس وقت تک نہ ملتے ہوئے۔ فوت کیا جاتا ہے مرے تو بعد پھر بڑی کمی شمع ری ہوئی تھی۔ مطلب اس میں مطلب اپنی زندگی میں اسٹارٹ ہی چھوڑیئے۔ میں زندگی دی بڑھنا، مطلب کی تھوڑا بہت مطلب جدھا اس دورے وچ مطلب جدھا آیا جلندھا اوہ کرنا سی۔ تو اس گلا میں پھر سوچا جیسے اگر میں سہی کہ دتی تو پھر کیا کراں؟ میں پھر نویں دسویں دتی، اسی سائنس وی تو پھر اِیر وچ مطلب بیٹھونڈے۔ ایسے آئی ٹی، کمپیوٹر لیکن نویں دسویں سائنس وی چھوڑی اسی۔ مطلب اُس وقت تے آسان تے للو بھجوریا ہونے توں گھرانے توں ایساں کو پتہ ہونا سکے۔ مطلب میکی ایساں کرے، کے نہ کرے۔ تو اس گلا میں پھر تاریخ چیز اُنا پُچھے کے آرو آئی ٹی کرےں تو میرے کمپیوٹر آئی آئی ٹی کرےں تو اُتّے میں نویں دسویں دتی اسی جی تبھی تو ہے کے اک سائنس کیتی سائنس کیتی تو پھر آئی ٹی دے ہوگئا ہوا تو پھر اس بارے مطلب مطلب اُدھر گرام ہونے توں اُتّے سکولاں کوئی رول ہونے توں ریگولیشن مطلب کیا گلا ہووے اسی جی یونیفارم لائیے چھو نافُوں چھو کٹے ہوں، کنگھے پھیرے ہوں تو بس بُوٹ شُوٹ کالے نال کالی پینٹ ہو۔ نہ کوئی کیا ہو گیا، نہ کوئی تہذیب، نہ کچھ ناکامست رنگ لے گراؤنڈ پیرے ہونے توں تے اِیر مطلب دی گاڑی-چھڑی وچ پجّی چوڑیاں انیسوچھیانوے ایّنی گڈّیاں تے ایہ ہوئے بس کھا-کھا پئی دے ڈبے ہونے توں مطلب کس نے کال کیتا کسے کو لاونیاں جوانیاں ہونی سی کیسے کول؟ تے میاں پیائی بہت مطلب اکدم لگّیاں سی تے اس گلے ہیرا سے میں اِیر پاکستانی سی نہ کوشش بہت ہوئی ہسی تے تے خیراین جیٹھے نظام ہونے توں سارے ٹھیک-ٹھیک ہوئے۔ تے اس دے بعد متعلقہ اہلکاراں وچ مطلب سارے ابو کہندا کہ اوہ ٹھیک ہوئی اے، مطلب اوہ تاں پڑھائی پڑھنا چاہساں، تو اپلائی کیتا تے اس وچ میں نے وی محنت کیتی سی۔ فیر اس دے بعد اوہ باہر جا رہیا اے۔ مطلب ساری جگہ صحیح لگدیاں نیں۔ اس وقت مطلب فائدہ ہویا کیونکہ اوہ بڑی پین نرسنگ کر رہی سی۔ اس دے بعد جدوں اس نے کورس چھڈیا، کمپیوٹر دا کورس کیتا، فیر پنجابی پڑھن لگی۔ تے اس وچ وی مطلب پاس ہوئی اچھے نمبراں نال۔ تے میری کزن جیتے وی اوہ ایسے انتھک محنت کر رہی اے، مطلب اوہ وی افس بنن دی کوشش کر رہی اے تاکہ اپنی عادت نوں بہتر بنا سکے۔ مگر مطلب نظام ایہو جیا اے کہ اس دے کہے مطابق یونیورسٹی لیول تک پہنچن لئی اسکالرشپ مل رہی اے۔ اس دا مطلب اے پڑھنا-پڑھنا-پڑھنا۔ میرا کزن ایسا آئیڈیا رکھدا اے کہ جدوں تک اس دا کم چل رہیا اے۔ مطلب اوہ کہندا اے کہ اس نے معاشرے نوں سمجھن لئی کافی محنت کیتی اے۔ اس دے بعد پیدائش، مطلب اس وقت روزانہ دی بنیاد تے ترقی کردا گیا، آخری سال وچ جدوں میں کہندا سی۔ روزے شوزے جڑی اسے مطلب سیاہی گذرے مطلب آخری سال سا کی کے مطلب ہی رہنا سے روزے شوزے ہوتی ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم مطلب اس ٹائم میں ابھی ہونے دے جاب شپ لگی ہوئی ہے تکن چار تین چار سال ہوئے ہیں مطلب اپنے ابو نال کی وہ سڑی گل مہلت کر رہے ہیں مطلب اسی گلا پڑھائے راستے مطلب ہی نہیں کریں تو اس گالے میں پڑھائے راستے تے وہ بیچاری کہ کریں محنت کی مطلب کم سے کم پڑھنا ہو لیکن میں نہیں ملی نسل پڑھے مطلب غلط دوست یا ملیں گے سے کیسے کہنا سیکھیں پینے والے سے مطلب نہ کہ کرنہ پتہ ہونا سا نا کی نا کا فریفائر گیم لڑی ہونی سی چوبیس گھنٹے سارے اندر راتی برہ بجے اٹھے ہوئے تے گیم لگے ہوئے ہیں نہیں سا نہیں پتا سا مطلب سوئی میں کوئی بھی مطلب فلم ڈرامے وغیرہ کوئی چیزیں نہیں چھوڑی ہوئی مطلب بس نہ چڑھی تھی نے موبائل اٹھایا سا نیٹ لگاؤ سا وچ ابو فیسہ پڑھی ہوتی تھی چار چار پنج پنج ہزار روپے فیس ہونی سی مہیت قافوں پر فورس سے پڑھ پڑھ نویں تے میں بالکل نہ سکی پڑھے مطلب گائروں تو سکول کا چھی ہوتی پٹیریا سے کہراوالیوں کے گھر ہونے والی سینکین کا تے اس گلا مطلب بے بوتھ بُرا سار بھی رہا ہے تے اس گلا میں ڈیسائیڈ تاسے نویں دسی دسویں تے نویں دسی ٹوکو لگی ہوئی تھی تھوڑا بہت مطلب اپنے بندہ تھوڑا کیا نا ٹھیک ہو گیا نا مطلب سوچی سوچ سوچ بوجھ اٹھیا نہیں بندے اندر ور پھر صبح سوجھ جائیں گے۔ آئیے تو صبح سوچیں نا کیوں کہ منہ پیو ہی کمیٹے لگا نا وہ یہ دھام کرا رہا ہوں، میری بہن بھی لگی مرے پیچھے لگی میں تیز ہی کھلا ہے پرا سا کینا کیا ہے نا پڑھنا چاہیے نا اس کلہ میں پھر سٹارٹ کی تھی مطلب نویں تا میں بھی کھجل بجھل کریں تاکہ نہ کی پاس تھی دسویں میں تھوڑی سی محنت کی تھی تھوڑی بہت مطلب ٹھیک ہوئی یا کمبیک ہوئی ہے مرا اس کا مطلب اس کے بعد پھر دسویں نہیں رک گئی تھی۔ پھر اس کے بعد مرا مطلب میرا اس کا سکول ہے یا کالج ہے مطلب یہ آپ کا رہ والے کہ تُو ہوتا ہے اپنے گھر میں پڑتا ہے تُو کالا پھا دیتا ہے اتنی دوری کا یہ وہاں تا میں پھر گھر تھی، وہاں ادمیشن نو کر قیمتی فنکشن قیمتی فیل کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں ٹیسٹ دی تھی، ٹیسٹ پاس ہوئی ہے مطلب دو تین دن گانا ریلیز کالج کالج کے پچھلے بس سن کے کام کوڑی چھڑیاں دیکھنے آنے سے یہ وہ پسند ہوا دوست نے کہا کہ نال جی اے ڈمیشن کٹھے کہنا کہ ڈمیشن کٹھے کہنا سے چار دن ہوئے تو توبہ کی تھوڑے بہت مطلب کی کہہ رہے ہیں تھوڑا رولا سا فیملی سے ملنا ہے وہ تے کوئی فیملی نہیں رولا اس کلہ بس آسان ہوتا ہے۔ کوشاں لیے کوشاں لی ہے تبصرة پراسس کو کہا رہا ہوں۔ پیچھڑے شکریہ مین اللہ شکرادار کے مطلب اس گندی جائے کے دھیان کیونکہ تھیڈ چینگ میں بتا نہ سکتے ہیں مگر یقین مانو نہ کئی موبائل نہ بتا سا نہ کمپیوٹر تا باسی موبائل ایک چیز بتا سکی گا نہ فلم دیکھنی تھی نال ہمیں برا جاری اپنی ہی آنے والی سی کہ رشیو دیکھنی ہونی چاہیے۔ تھا یہ تھی میں کمپیوٹر نہ آنے تین ہزار پتا ہونا تھا، کمپیوٹر کے آنے سے بٹھن پتا ہے، ہم نے سویچ کڑی جال آنا کے کے نہیں آؤں گا، بس ایک پتا ہوا کمپیوٹر اور کمپیوٹرز کا نام ہے۔ کیونکہ لیبر تے دیکھو نہیں بیٹھے تھے، بیٹھے تے نال ہے جی کمپیوٹر کمپیوٹر آن کرو جی سارے استاد اب ہوتے ہیں، میں چلایا کمپیوٹر آن کر رہا ہوں۔ کمپیوٹر نے دیکھو سارے مطلب تے جڑیں اسے لاہور میں سارے نہیں پاتے یہ مطلب بہتر ہے کہ کمپیوٹر نے پہلے مطلب نہیں دیا۔ مطلب انہوں نے گائیڈنس نہیں دی تو ساڑے تے جو لالو پاجی مطلب ہیں کیا بات ہوتی ہے کہ تُسیں گراؤنڈ رکھ کے کیا کر رہے ہو؟ جی کہ کھیتوں بیاڑی کر رہے ہیں، مطلب جیسا کام ہو رہا ہے۔ دادی کا نام جانم آج جانا جو مطلب ہے جیسے ہمارے گاؤں میں یہ گل ہی کہتے ہیں کہ مطلب پتر بس نہ پڑھنا نہ دوسری چھوڑ دی اس کے بعد اپنے ساتھ کام کرکے نہیں گیا تو کہانی کھولی چھوڑی کے کی ہے چھوڑ یا وہ کام ہے انصاف تانو کوئی کمپیوٹر نہ پتا ہونا سا نہ کینکا بس ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹرز تے بہت فاسٹ ہے یہ چلوں وہ چلوں تے جی نہ کمپیوٹر کو جنریشن پتا نہ کے کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ کمپیوٹرز تے بس کمپیوٹرز آن کرنا تاکہ بس چلانا ہونا پتا ہونا چاہیے۔ کمپیوٹر تیز ہے کے جانے کے جانچنڈی کیتنی کمپیوٹر کی کے کمپیوٹرز سے باہر ویسے لیبر کی بیٹھے ہوئے استاد ہے کہ کمپیوٹر آن کرو میں اس سے پوچھنا کہ بیٹھن کیجائے یا نہ آن کرکمپیوٹر میں وہاں تری کھائی ہے یا تی نہیں پتا کہ بیٹن کڑی جا زتی کمپیوٹر آنے پتا تھا کہ بڑی جاتی ہے انسلیٹ ہوئی جی تو سہیل کی جا رہی ہے پینڈ لوگ یہ لوگ وہ لوگ تھے اور بندہ کیا کرے کے مطلب گرانے ماحولی نے اس سسٹم سے متبادل سی ہے جی یونیفارم تو سی ہے لائے چو بوتھ پالیش ہوتی ہے بس یہ ہے کہ وہ تھے تو سہل سی سکول ہے کرنی ہوتی ہے اور بس پڑھائی جیری دی بس میں تو پند ہوں بس تاکہ کافی لکھی ہوئی کافی لکھی تھی وہ سہل بوپو رتا ماری رتا ماری، بس تو سنانی کے نا کوئی کوئی ماحول نہ کوی نہ کوئی بریک ہونی سی بس ایویں ہے جی بس بھیجو صبح آٹھ بجے بارہ ایک بجے چھٹی ہونی اسی پڑھو پڑھو پڑھو پڑھو وہ کہیوں سی پڑھو پڑھو جی بورڈ ایگزام جی پنجوی نا کرا بورڈ میا اکھی نا کرا بورڈ میا جی بورڈ ان ایگزام نیکی بچانا پتا ہے نہیں کہ کے رول مسلم جی انہیں پرپریشر ڈالے جی یہ لکھو وہ لکھو کہنے کے بچے ہوتے ہی مارے، نا کوئی سمجھائے نہیں اُس <بچے کی صدا> بعد میں دو تین وی دسہ پڑھنا ہونا تھا دسہ چھوڑیا سا الحمدللہ دسہ بھی میں کافی یو کے پڑھیا مطلب تین دفعہ نازم کم کی تا دو بار حفظ کرتی ہے اُس <بچے کی صدا> بعد تو گھر والے انہی سے حفظ کر لکن بس ایک بندے نا اپنا منسٹر ہونا کے کے کرنا چاہنا ہے۔ میاں اللہ تعالیٰ تو نے دی تھی کہ حفظ کر یا قرآن پاک میں حفظ کر لکن اللہ تعالیٰ متلو بھی سکول میں جوڑنا چاہے گالا مطلب مرد منصیت ہو رہا تھا مطلب کلاب رہا تھا تو کی بننا تاکہ بڑا بننا۔ اے ایسے فائدے نہیں کہ مطلب گرانا سارے حافظ میں بنی چلیں۔ مطلب ہمیں بننا ہے یہ۔ مطلب کوئی غلط نہیں، لکن میں اس کے اے اکوڑا نا ان کے آج کل جائے دوڑدا نا مطلب کہ جو بھی اس ٹائپ نہ ہے۔ کہ مطلب ایک چیز یہ تھا کہ بنوتے رٹا ماروتے یہ کرو وہ کرو مطلب ایک چیز مطلب سلم نہ پڑے گا، دنیا بھی تخلیق نہیں کی چیزیں کو مطلب دوسرے تو سے سکھو اے نہ کہ <hesitation> چھوٹے کرنا ضروری ہے لیکن مطلب یہ چیز لیول ہونا نا مطلب دنیا کی کر ہیں کہ ہم جیت آفس تے آفس دی معاملات بننا لازمی ضروری ہے۔ مطلب کوئی نکاح پڑھاؤ، کوئی کر رہا ہوں، لے کن ایک دوسرے کو حافظ تھا کہ اچھا عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی تنہا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا عمل کریں تو سا ہوگا۔ جتنا اچھا عمل کرنی ہوتی ہے تو سوا فائدہ لگانا کریں تو سے اتنا فائدہ تو اور اور کے نہ کہ <hesitation> بے جدید فل وچ کرنے چاہیے تو اتنی اچھی چیزیں تھے۔ اس تو میں سوچا تھا کہ تو جیدہ کی کار کرو تو اور مطلب گرانا، بس ایک کہانی نہیں تھی کہ بس یہ کہیں نہ کہو نہ کہو تے اس گلا پھیر اس کہاں دے بولا کہ تے کہ تُو اے پڑھائی کر تے پڑھائی میں کیتی کاری تے پھر اس بعد تھوڑا سا کمپیوٹر کے بارے پتہ چلی اس کے بعد مطلب میں جس فیلڈ پر آیا سے شکر ہے مراکز نہیں آیا سا۔ وہ مطلب یونیورسٹی پہنچا تو اس نے کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں نہیں آئی جی مطلب اس دور میں چلنی تھے۔ اس میں دیکھیں یار یہ چیزیں تے تو کر۔ تے اُس میں اُس نے شکر گزار رہا ہوں اس کے اس میں دسیا کے مطلب آئی ٹی سارے مطلب بہت کمال تھے اس گلا۔ اس میں دسیا تے اور اے دوہزار تائیس بھی بہت اس کے مطلب ہے میں اپنی زندگی ایک نئی شروعات کی تھی۔ <hesitation> مطلب کے تے بہت بہت اچھا رہا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ دیۃ مطلب کے رشتہ دار سادے تمہارا لیکن وہ بھی رشتہ دار تھے جنہیں مطلب کچھ پوچھنے نہ سونے مطلب ایک ہی نہ ہمارے ابو جاپ چھاپ چھوڑی تھی۔ <hesitation> مطلب شروع سے ہی مطلب بہت مطلب ہو گیا ہونا لگا ہے ان لوگوں سے مطلب اس مطلب سے کہ ان لوکوں بہت باری لوگوں بہت سارے لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ اتنے مطلب سارے حالات بہت بلکل لاؤ لیویز میں سے صرف مطلب یہ ہے کہ دو ہزار تائیس کے میں بہت کیا تھا۔ پارٹنر ہے۔ <hesitation> مطلب ہمارے مطلب بہت مطلب خواہش رکھنے والی سی مطلب زندگی اپنی سٹار کی تھی۔ اس کے بعد بہت مطلب کم بیک واس آلی فیملی تے دو ہزار تائیس مطلب اس گلا یادگار تھا۔ اور یہ گالہ کے مطلب ہیں اور بھی لوگوں نے دیر سال ہونے یادگار ہونے مطلب دنیا دی دنیا لوک کوئی ہونے کوئی کسان ہے، کوئی نہ ہو نقصان ہونا یہ مطلب فائدہ بہت ہوا، نقصان بہت ہوا بہت ہوا تے اس گلا مطلب اور جڑی ہے۔ بہار جو مطلب کیا سا مطلب دوسرے مطلب جانے لگے تو ختم ہوئی اسے تودھ بعد۔ اور انہیں سال جبھی شک ہیں یہ وہ رکھی ہونی چاہیے۔ یہی مطلب ختم مطلب شروع شروئے مطلب حالات بہت اکیا نہ تائٹ ہونے سے اس کا مطلب یہ رکھی ہوئیں۔ مطلب ہم شکریہ پہ بھیجی جاتی ہے کہ تم پڑھنے ہو نہ مطلب مائی سٹریٹ پر نہ سکنڈیر بھی تمیں میں دس پڑھنا چلا گیا تو کافی کافی فیس ہونی سی تجھ گالا مطلب کے مطلب سارے جس سکول میں پڑھنا ہونا تھا اسکول میں بڑا ساتھ تاکہ وہ پیشہ تاکہ فیس نکل نہیں مطلب فیس مطلب ایک مہینہ دو مہینے ڈیٹ ہونا تھا اور یہ بیکری جیسی میری ابو میں شروع نہ بیکری کمی ہونی سے مطلب اور نہ آنے نہ دیکھنا کہ تو سے بیکری کم کریں۔ ماری ابو میں تو فرق ہے کہ ایک بیکری کم کرے تو وہ مطلب ہونے رہانا ہوتا ہے کہ فیلڈ میں کیا کافی ہے کیا اندر نہ مطلب کتنی جتنی کمائیں دیتے تھے کم کر سکتے تھے اور جتنی ہی تو سے اچھی فیلٹر کر لی تھی۔ تھا فائدہ اٹھایا کرنے والوں نے یہ کر دیا تھا کہ نقصانی اور سے گلی کے مطلب نقصان کسان بہت کافی ہو گیا ہے مگر فوٹیج ہوتی ہے یا کسی طرح اوری کافی ہوگیا ہے سے تائور سال جیسا بہت کافی اچھا رہا۔ میں یادگار تھا اور کافی مطلب فائدے بھی ہوئے۔ مطلب اچھی زندگی بھی مطلب تہذیب نے سولہی بناوی تھی۔ مطلب لوپے جو یہ ہونی چاہتے ہیں تو بس اس کا مطلب پتا ہے نا کہ کیا نیا ہونا ہوگا، نیا پتہ ہے بس میں بس چلی جاتی ہے اسی طرح۔ دیر سے مطلب ہے جہاں آسان ہے اپنا ڈیزائن ہندوستان کے انداز میں ہے، وہ اپنی جگہ پر آئی ہوئی ہے۔ میری بہن نے اسے ڈیزائن کرکے کہا تھا کہ یہ کہیں اور انداز ہے۔ کمپیوٹر کے کورس تو آپ صاف ستھرے ہیں، ہمارا دل ہے تو بعد میں مڑا بھی۔ یہاں سارا سسٹم ٹھیک ہوا ہے، اڈمیشن کے انداز سے تھے۔ کافی لوگوں نے دیا، وہ مطلب منہ سپورٹ کرتا تھا اور جڑیں دیتا ہے۔ کوئی لوگ مطلب، ہمارے پول تو کافی تلخ اشک ہوتے ہیں، رنگ لے تو گلا۔ لوگوں کو کافی سپورٹ تھی، تمنا کھولی ہوئی ہے تو کافی لگی ہوئی ہے۔ گالا فراہم رہی ہے، اس لیے میں نے یہاں پریشوں سے کہا کہ میڈیکل کالج میں اڈمیشن لینے کا مطلب یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح فائدہ اٹھایا، ہمارا پریکٹکل کم ہے سائیں۔ اچھی ہوتی ہے بس، دیکھو کہ کیا اچھا ہوتا ہے، کچھ اگلا بڑھاؤ۔ ایسے کوئی فائدہ نہیں سنا تھا، جدوجہد مطلب ہوتی ہے۔ جھڑی کالج والے تھے، لیکن گل کے نہیں، بس ماحول خراب تھا۔ جنگل ٹائپ جگہ دی تھی، بس ایویں کوئی سر ورگ، کوئی پینا، کوئی نہ پینا، کوئی نہ کھانا، کوئی اِدھر کر رہے ہیں، کوئی اُدھر کر رہے ہیں۔ کوئی چائے پینے کو کہہ کر انہوں نے بس کمپنی لگی ہوئی تھی، اس کا مطلب چھٹکارا پایا تو وہ بھی بہت اچھا رہا۔ اس سال اچھا بیک ہوا تو پھر پٹھے کام جیسے ہونے سے چھٹکیاں تھے۔ گانا والے نے جڑیا سی ٹھیک ہوئی ہے اور اپنا شادی کیتا ہے، انہوں نے کناری تھا تو وہ بھی اچھا سال رہا۔ یادگار دوریاں دو ہزار تریس میں بہت زیادہ جیئے، جیسے دو ہزار تریس میں ایک گل سکی جیل میں اپنے زیادہ تر کم نہیں کر رہے تھے۔ میں کتنی دفعہ اپنے ماڑے ابوبکر مرے ہوئے ہیں، خدا شکر ہمیں کم کر دیا گیا۔ ملاویوں میں اب بھی معاویہ کافی تیزی سے گئی ہیں، مگر یہاں تک کہ اس عادتیاں والے بندے نے کتنی پیسی شیک ہونے تک نہ کیا کرہا۔